Nau no buk ago aroron using a no buk ani na togon ri bil roron na na ago aroron using a gulang ta to parik ka bil ro. Ku mas ago ni kam to ka roron na ku to na taun lava e kuli rina aongos. Na ku ago na taun vunga kam to kamas roron. Na kapa ki ararai ni kam t ta kuo to aro ri vap ki arai nia na ki angkuai si ki <noise> alis ua ta mang keve bil roron na ki kinlei ua ta kam to kuo mang sikei a igenen roron. Na parik kua igenen o parik kua aina o parik kua igenen ki, kua igenen agao a roron na ri vap ki tuun a si kam to na ki buk ua asukangg a nau no buk ani kag to ka mas roron ani ri vap si kari arai nig na ki kinlei ta no saka aina an <hesitation> na ki angkuai si ki buk iau, na ki angkuai si ki songo iau na ki ago ve nau, o ki pasal ve nau. Ki angkuai si ki songo iau ane si mang ke ring an nan ago ve ria using ki pa arai ta kag to ko roron, asukang a nau no buk ani na togon to roron.